कुकुर रे बिल्ला चारखुट्टे जनावर भयालै यिन्मी केइ न केइ फरकहरू धेक्कीनाछन् । तेइमी पैल्ली धेक्कीन्या फरक भन्या त उनीहरूको शारीरिक बनोट नै हो । तै भन्नाबाहेक लै कुकुर बिल्लाले आफ्ना मालिकप्रति धेगाउन्या व्यवहारमी फरक-फरक हुनोछ । यै बाहेक मु कुकुरगा अरू केहि फरक पन तन या भन्नोछु । तैमध्ये पैल्लीको फरक भन्या केइ कुकुरहरू मांशाहारी शाकाहारी दुवै किसिमका हुनाछन् भन्या बिल्ला मांशाहारी मात्रै हुनाछन् । बिल्लागो पाचन प्रणालीका कारणले बिराला-बिल्लाले मासु मात्रै खान सक्ताछन् भन्या कुकुर <hesitation> शाकाहारी मांशाहारी दुइटै <hesitation> हुनाछन् । कुकुर आफ्ना मालिकप्रति एकदम धेरै वफादार हुनाछन् भन्या बिल्लो एक्लै पनि रमाउन सक्तो छ । कुकुर आफ्नो मालिकविना खुसी रहन सक्तैन । एैलेसम्मगा अध्ययनले धेगायाअन्सार कुकुरले मालिक खोज्जो छ भन्या बिल्लोले एक्लै पनि रमाउन सक्तोछ केहि समय । यै भन्नाबाहेक केइकेइ कुक्रा <hesitation> मालिकगा अनुभवले भन्याअन्सार कुकुरलाइ तालिम दिन सजिलो हुनो छ भने बिल्लाइ लागि सिकाउन केइ कुरा अलिकता गारो पड्डोछ ।